Tummõsinitsele mõtõldõh tulõ minkagiperäst mino kuul miilde, selle et joulõ aol om sääl kõik kuiki väega tummõsinine ja tuu tekütäs väega hubadsõ tundõ.